पुर्या नहीं माने अच्काल कोहे पुर्या माई माई मिशे काजी। पास्ता बड़े दे ती मैं ते नहीं जानते रहे कोई कोई पास्ता। बड़ाओने फिर मैं एक दिन यूटूब पर देखते ली कोई। <hesitation> पास्ता बड़ाओने ती मैं कोहे कोई कोई। पास्ता उबाले पानी में हाकेन फिर कांदा। <hesitation> टमाटर्या <hesitation> डुंग्रीन सब काटेन वगार देते ने। पुर्या उबाले ला पास्ता नहाँ हाक दीदा ने पास्ता बनाया।